Ndo bey'na, nzo ze ndyo yii'na, nzo mbe' nar mbe' ndyo yi na nar mbe' thib pla mbe' ndio be', ta ndio yiba', nera zemas pola' ze neana' niaga ndo yitab, akta ryoa' ndo yi, gay, xop wiza'na, na ryioda be', na ryoda zipka yi ndo, per naya nayesta' ndo yi per nawue ziba nala', ziba nawue naka'.